Xu̱kú tsú ríꞌkhui̱ namíñúꞌ namíñúꞌ ini̱ jún, e̱ste̱e̱, xú má a̱bu̱nꞌ rá, porke namíñúꞌ rákhuíꞌ xa rá, xi̱yúꞌ mangaa. <hesitation> tsúꞌkhui̱ xu̱wáánꞌ mangaa, numuu rí namíñúꞌ má rákhúꞌ tsú xu̱wáánꞌ mangaa, o̱ e̱ndi̱iꞌ má a̱ꞌkhui̱. Namíñúꞌ má rákhúꞌ e̱ndi̱iꞌ mangaa. Tsúꞌkhui̱, xedi̱, namíñúꞌ ráxnúꞌ tsú xedi̱ mangaa. Tsú ikhiin xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ tsú namíñúꞌ má ini̱ rá. Jngáa̱ tsúꞌkhui̱ mangaa, tsú wáyú mangaa, namíñúꞌ má eꞌni tsú wáyú, tsú xkú akhi̱i̱, xógíínꞌ má xu̱kúꞌ, búrrú mangaa namíñúꞌ má eꞌni tsúꞌkhui̱, numuu rí nuni̱xuí xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱.